La lavatrici è na màchina ca pirmetti di lavari li robbi. ‘Nveci di usari la forza di li manu e stricari li robbi cu lu sapuni supra na superfici dura, la lavatrici adòpira la forza centrìfuga pi pirmèttiri lu stricamentu. La parti principali di la lavatrici è propiu lu cilindru foratu, ca firria e strica li robbi, facennu passari l’acqua e lu sapuni ntra li tissuti.